Ǝŋ mɔɔrʊkpǝ wɨ kpii wɨ kpii kɨkpɨŋkǝ ǝkpǝǝmɔɔrʊkpǝ wɨ kpii o lóo toŋ kpǝ iboe kpii a láa marɨ kpɨ rɨ wɨrɛɛkpǝ wɨ kpii pɨ láa caa wɨ lo tuwe.